Nyi dhó cha ndèymí ddùwnì tsùw ngǎjìní ndèy dyási dhí njuwdha kàónì lì dhò ŋá ddeydha bbu ndanì nyi kwó ndanà à tsotso? À ji à těy lò fú ngba nà fú ngba tsǐ lò bbàdha ndèymí Ddrà mí lò nà

Ŋá tuw jì nà nyìdhí bba ó bbalè chuw ní bba ó lò ndèymí cha ndèy nì ndèy njěy bba ó lò nà? radio njàddǐ ka cho nì dyòw-djá

Mà dhó cha ndèy shì mà lay kà ó nì lò si ŋǎchú ngǎ lò rr̀dha nǎ

Dhì ndèymí dhì nzòw ní nzòw nà ní dǎ ŋǎchú nì tǔwtǔw ní lò òluw? Kpa vì dey dhì tsotso kwo nzǐ dhì nzòw dey tsǔw ków ò děy nzá ìdhí ddu kâ ní.

Ngòw dhì sǎ tdè nga zòwdha ŋǎchú nyìdhí bba ó? à lêy bíy ní nzòw bbà nga sòdha à lêy dhì nzòw ní nzòw zz̀ ì zz̀ děy ddùwà ní

Li-djùkpa ddàdha-dja kâ ndèy rr̂ ndèynì ndèy djúnga djǎ nì bbalè chuw ddudho? À bbú nì klôw bbalè wánì dhò njí njèydha mî ddìnga ó

Uganda ó ddǎwà-dzà ó ndrǔ nì dǎ ndèy òluw nì tǔwtǔw ní nga ní ddu? Ndrǔ hwo kâ nzá

Mbwa mí lò tdràdha ndeyli dhò dho ley ndeyli mbr ndèy ŋáchú ndèymí à dhó ndeyli thíy mí nga ddéydha pèy ŋáchú? À dho ley ndeyli déy zòw nà drǒ ndèy thíy ò

I nì ddiy njěy ddìnga ó nì ndrǔ ndèymí djow-djá dhí njuwdha-djá njey ní ddu cha à nyá dhǐy bbalè dhò nyìdhí bba ó? Ndrǔ gwiy nì bbalè chěy ní nza bbìdha ró

Ddudhò à ní lǎní mà njěy nji ddìnga ó màdhí bba ó? À léy nì màdhí bba dhiy nì

Nyi njey ní ddu ya nyi chùw nyi nì njěy nì ddiy nì nzǐ nga dhǒ rǒ? Ma nja nì Nigeriya dhí dzuw kpa

Li dhokpa nà nì njí njèydha mí li-gwíydha mí njí ní ddu màdhí dziylíy ó? À léy nì ka tsi nì chěy ní lò njí njèydha ró

Ddudhò à ní jǐ mà njèy njaddí bbalè dhí ddiy dò cha ì nì màdhí bba ó nǐ fú lò rà ley mà rà dey jǐ nà mà kà ó

Ma dho cha ì nì ddiy mí zòw nà nì bbalè tsotso kwo ŋǎchú màdhí bba ó? Mà gwíy ndrǔ ddiy chùwdha mí tuw nà

Màdho màdhí bba tsotso kwo ŋǎchú ndaní ndrǔ déy shú ní déydha mà gwíy ndrǔ lò bbadha nà

Ddudhò à ní lǎní mà déy do nà cha ndèy ɦuwdjò nì tǔw ní mà dhí ddiy lídha nǎ à ley nì ka bbò nì ddiy rónga

Déydha ngǎ ddiy ní nì sǎ bbalè ŋǎhú nyìdhí bba ó? À lêy bbalè nì gbu-djá ní

Ngòw dhì mí dhi à sǎ tdè dùdú ní mb chùwdha mí tuw ŋǎchú? À lêy màdhí ddiy dêy ndèy dzz nzǐ

Ì njey nì njí ngǎ ka bbú mb ì dho nì ngúw dho njí nya ŋǎchú màdhí bba ó? Ndrǔ gwíy bbalè njí njèydha mí tuw nà

Déydha dhì nà rwo nì mí lǎní nga ndèymí ngǎjìnínga ní ddu kpa ní ndrǔ dhò ndèymí dhì ní ndrǔ nà Uganda ó? À léy nì ka gow nì bíy ní nzòw Bbíy ní nzòw rónga pbò-dha tde nì klǒw

Mà dhó nzòw gwiy ŋǎchú màdhí pbʉw ó lò ró? Ma ngá kpawá màdhí nzòw dhò

Mà dhó ddu njèy ndaní mà rŕ ngǎjìní li rónga nì ngǒw ddiy? À jì mà gbú mà rónga lǎní dda nà

Ddudhò à ní jǐ ma léy mbrdha ní dda liy à déy lǎní? À nì ndaní nzǐ ngǎjìní dhi nyá

Nyi pbo ní ŋǎchú nì měyá jì rónga bbakà ó? Ma pbo nì ndrr̀tsś, ndrr̀, towmbù ndèymí djòw nà

À ji nyi njěy ddu ya nyi dyási dho ngǎjìní ndèy jì ro à jì ma dho à dhò jǐ à jì ma bbǎ à dhò ddíyàchú

Ma dhó ma rónga pbò ndèymí màtsá ngà dzá nì bbalè nà ŋǎchú màléríyà róddù? À jì mà ɦíy bèr mí njǒw ss̀téy

Ddudhò à ní lǎní mà rř màdhí dròdró ní ndrǔ chuw? À léy nì ndrǔ tsi nì ka nì ì dò njěy ney

Nyi njey ní ddu děy nzá nyi rà ɦiy ní? Ma nzz nì Ddrà děy nzá mà rà ɦiy ní

Nyi chuw ní ŋá tǔwtǔw ní nga cha nyi bbíy ddìynga ó ka bbíy ndanà nì bbíydha mí ddiy nà nì cha gbè bǎsì ǐngí dùdú ní taksí mà ní nì? ka kpra nì ma ónga drǒ

Mà dhó cha ì nì silímù nà nì bbalè tsotso kwo ŋǎchú màdhí bba ó? Mà bbú ndrǔ dhò ddǎwà ndrǔ thǐy, mà bbú ndrǔ dhò lǎní nyû

Cha ndèy nyánì tuw ó drǒngó ní aksident mí lò ní ddu Uganda ó? À nì rí ní ngow kòwdha

Mědìya ó lò à sǎ ków ŋǎchú í ddu ó à lêy bbíy ní dhì nì ì gi chǒ ngéy ní kpa nà

Nyi chuw ní nyi nì nyǔ nì nyû ŋǎchú? ma zz nì nza óddù ma dzz nì sǒkò óddù

Ddudhò àní lǎní nyi tdéy nyi silímù róddù? À léynì mà tsi nì ma ró jǔw ó lò

Djow-djá pbo ní ìdhí nyû-tsi rónga ŋǎchú kǎkà róddù ndèymí dhi nà? Ndrǔ tdow nì ngéyngéy ní nyû-tsi bǐy ró

Dhì nzòw ní nzòw nì dǎ ndèy ò luw nì tǔwtǔw ní nga ní ddu dhì nzòw ní nzow tsotso gówdjá vì dey kwo nzǐ

Ya dji nì ngǎ díy ní ddu dhò nyi dêy nì ǒmá nì bba ó ro à jì nyi njěy ddu? À jì ma bbǐy nza djùwbbà ò

Mà dhó ddu njèy ndaní ì dhí cho nì dròdró ní bbalè mbr ì ney gbè ì dò ka nì njěy nì bbalè níchú màdhí bba ó? mà bbú ndrǔ dhò nyû

Ddu dhò à ní lǎní nyi gbú nyìdhí rǔ à léy nì ka nja nì li lǎnì bbalè kà ó

Ddudhò mà dhí bba ó bbalè ní ddrá ní nyǔ'wiy nà li dhokpa nà ka thi nì ddiy mí lò ró mà dhí bbá zòw nì ddrǒ

Ddudhò à ní jǐ mà tsš mà tsò ya mà nì hwî hwǐ ro ǐngí nděy sš ro? Ndaní nzǐ ngǎjìní dhi nyá bbalè kàó

Tdra mà dhò déy nyi dzì tdè nyǐngá njitsò djú nì simu ro ma tdè ddrǒngó ní ɦwî nà

Li dò njèydha ka dho gwiy ŋǎchú děy ì nì dhǐy dhìydha ní nì nzòw dhò Uganda ó nì sùkúl ó ndèymí bba ó? À jì ka gwíy ndrǔ li dò njèydha mí lǎní nga ró

Nyì bbiy ní ŋányǔ-tsi jì nyìdhí nza ó? mà bbi nì kwíy ngǒwrá ndèymí shu nà

Ya mà chùw mà nì ngǎ shú ní déydha nà màdhí bba ó ro à jì mà njěy ddu? à jì mà njúw bbalè tsò mà gwíy ndrǔ shú ní thíy rónga ndèy mbr nì lò nà

Dho ya ŋǎchú nyi dho cha nyi jì drǒ nì nyû rì ddiy? Ma nì lǎní chù ró chù dzž fú nyû rìdha dhò

À jì mà njěy ddu ya mà nja ndeyli nì tsúwbà ní li ró nga tdǒ ro? À jì mà tdǔ fúli nyú tey

Ma dhó mà dyǎsi dò njèy ŋǎchú? À jì mà kwó ndrǔ tsotso

Dròdró ní bbalè da ní ŋǎchú ní nzadha jì òluw nyìdhí bba ó? Nyû chùwdha mí tuw tde nì klǒw ndrǔ dhò

Mà dhó njí njèy ŋǎchú intanet nà màdhí njanja nì déydha ó? Mà dho njí chùw intanet ó mà dho màdhí ddiy ónga dzz intanet ó

Li-gwíydha mí lǎní nga ní ddu nyìdhí bba ó? À léy nì bba dhiy nì à léy nì màdhí nzòw chuw nì chěy ní nyǔ'wiy

Ŋá bba ó tsúw-tsi jì ní ndey Uganda ó cha ndèy mí ddǔwddúw nga nì lǎní ndèymí à nì lǎní li rónga thìdha dhò cha ndèy da sùkárì mí djò luw. Paypay, nànásì ndèymí shǔlú

Nyi léy ní nyǐngá bba ónga déy ní lǎní ŋǎchú? ma tsuw nì tsùwdha ní

Tsúw gbódha Uganda ó à líy màdhí rakpa ó vi rónga ŋǎchú? À lêy itsś ká nì drǒ

Ddudhò à ní lǎní kpaní ndrǔ dhò ndèymí dhì ní ndrǔ nà wá ndrǔ ddéy ì silímù róddù? À léy nì bbalè tsi nì ì ró dhi

Nyi njey ní ddu yěngà ddu mí sídha ó magwí nì nzòw ngwo nà Ddrà dzà ó

Cha ì nì dey nyi dhí bba ó nì bbalè chuw ní mbr ŋá tuw jì nǎ ndrǔ bbi nì nza ndrǔ dzí nì ddiy ó nga

Nyi njey ní ddu nyì mí déydha mí sâ ó? Ma bbí nì mùpírà

Ddudhò à ní lǎní ka bbu ddǎwà cha ndèy dho nzòw rónga pbò dhi róddù nì ? à léy nì nzów dhiy nì vukávu à bbú nì klǒw nzòw dhò

Nyi njey ní ddu ya nyi nzà ro? Ma nja nì Nigeria dhí dzuw-kpà

Tsuwdha ngǎjìní njuwdha li dyási mí kàò dho ngba mí sǒmù sà ŋǎchú? À léy nì nzòw bba nì sǒmù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

Ddudhò pikipiki ndèymí gari nà ní chow nì bbiydha mí ddiy njanja nì màdhí bba ó ndrǔ léy nì mà dhí nò djòte shi nì djakà

Nyi dho ŋá lò nà dùdú ní dhì nzòw ní nzòw tsotso kwo cha ì chùw ì zz̀ nì? Ma dho tdrà ndrǔ rǎ ddǎwa djò

Ŋá nyû jì ní ndèy cha ma dho nyù ndaní ma rónga déy lǎní wánì ddu dhò? kúw-chù, zǎ ndèymí zz nà

Zòw ní ŋá tǔwtǔw ní nga nà cha ndèy dho li-gwíydha rr nyìdhí bba ó nì? Zòw léy nì nzòw bba nì sǒmù

Nyí ní ddu nà bbǔbbúnga mí shǎyi mbdha dhǒ? Ma nì kwíy nà,

Mà dho njèy ddìngaó nì shú ní ka déy ndanà nì lò ní ddu mà dhí bba ó? À jì mà gwíy bbalè déy lò bbàdha nà ì kà ó

Nyi rá jì nyi déy ŋǎchú cho mbu nì dzzdjú? Ma rà jì ma sš lǎní dza

Sukûl kâ ì njěy ddu ndaní cha ì nì tsúwba ní nì ndrǔ déy ddìkàddì ngéy ní ndrǔ nà? Sukûl kâ ì léy fú nzòw ddí déy li-djùkpa ddàdha-djá ní

Bbalè chuw ní ŋá nzadha jì ya mà nì ji mí bbǐy ó ro tuw tde nì klǎkàklǎ bbiydha dhò